बुधवार जो दिन हैव ओ बुद्ध के दिन हे एकदम सादा आऊ हफ्ता एक सात्विक दिन भी माना जाते और ए दिन स्कूल म सफेद कपड़ा पहिनते।